To na tewani tei shuran ku ule shabu ule bino do, na tewani te mar bino do mar bino do yuwa ta longku bino do kan fuddo shari to dop dop shuran tei ulen mako ulanna ti dong ye ke yum shuran jongrang ye ke binnai shau ye ke binnau jaa ke maa ulanna ki leka bino do, a do mar ye ke po binna do yem ye ta forko jongrang shikka yen ke maa bina ka morin mari jongrang shikka te a ta peranim longku lka ken binna ka mar tere shikkan ya kpang, shikkan ya ɓuk, jongrang shikka ding in perero birang shuran kuurei birang ken fudɗo bi sharko make ti fuddo bi sharko ka peen mor terem giji- giji- shik- giji shikko po kuuri maa ta yooro shulang shar shikko maa ta yooro shulang ding shikko ye, shuula ye ti periye maa ti ammo shik shari shigin ti yooro shulang make ta per shakki memme, memmen ti shiino giji shikko to yuwa tei longku bino doo kan fee be shari kan longku ya uleenee fuɗdo po bino doo kaa pelle inee diga minaju minan kpang po bino doo ka yiu fuddon tai longkuunee giji tai a ta yiu peru yo ke ma ti ya shuran ka peen luor bino doo teerem to yoorai ƙoƙo ye memme ding ta bekko shen ye ko ding pirii ne ke riya memme ta yiu shima giji shikko longkuenee ti ya shuram ka peen mor bino doo teerem longku ulen. Longkuunee ke ti geena kaa pelle a kpang li shikkan, to yuuna tei longku luen, yuna tei longku ule terei yuula kpang kama mee kamai to yuur shuranum mee a ti yuu shuranum bo ularu in yiu yuun shuran ka mor bimi do tere longkuunee in yiu for mu kama ding shik mu kama longkuunee ka manni mor bino dooi ye nashara teka ya terei ye ti for ding shik key ye ti tuk digi ulee ti yuyyu mere mere ti shik luee ti liin pira ta lokat to ke nina ti yuun shuran ku peen mor teere birangum ke maa ulanna ke illi kpat ken ti bino doo dulei kaa ule shikkau yui fublaro yiu yeero ad pira pira, longku w-ulen longkuunee ke ti ya shurum ka peen mar bino doo teerem ke maa ti yuun shuranum, shikko ye maa yika yooro pira pira ye to shukla pa ka pira ta lakat ko ye ƙee yu shuran ka peen mor teerem in ularu in liiko peen pira teere ti shikko. Mo ti yuun shura ma ta uleyani to lakat sheeni ta yooro ɓuk ta laka sheenin yooro pe ken ti ule shik pei, ye min gakal ta kan yooni gakal ye dama kei gakalu ke ma ti yuun ke ta uleyani ken ti yooko la gakal. To yuulna teerei longku ka sha bino dooi, ka she fee shik shuma ka she shakani to ma mo ti yuun shunamun we ti ku sheereu ɓooi te ka elen bana kama gashsho kaman yiu yuun shuran longkuunee yuna tei longku sha teommu kama kan longku sha tomen mu kama.